So wanaa mi wiyan mo o jujaaɗo. Omo haani heɗtinaade ko landaa koo. So wanaa njujunfu, ɓi aadama kaa so aɗa haalanee huunde kaa, waɗtande ɗun hakkille tafon ɓuri, yalla aɗa faama. <hesitation> Caggal faamu, nden ko jokkata hen goɗɗun fuu ana waawi jokkude hen.